Li lastri sulari servinu pi la produzioni di currenti elettrica. Li lastri hannu principalmenti un materiali ca si chiama Siliciu e autri minerali ca cu la luci di lu suli producinu currenti elettrica. Li lastri sulari vannu misi cu la facci a lu suli pi aviri la massima efficienza. La currenti ca producinu li lastri sulari veni chiamata currenti pulita pirchì veni produciuta senza granni cuntaminazioni.